Uneke bik a ayode ni iŋo ŋo je a jee eye sha na jei a shi shashe iŋo ku kora a duk unoŋ we iŋo háá ujeŋe iye iŋo shu bei uneka sha aka ba iyei ni iŋo bika a shu unike eye she tuo ŋo shu beri ko iŋkaŋ iŋo shu uneke eye she tua ŋo shu beri ko iŋkaŋ iŋo shu hɛ at a ku unera ami a nenu uner hane ba duma na dako inte ke mai isheu amin keke máá ŋo jai ime nike jeu utɔk ŋobi ujeu teŋu ime me shini ifweŋa akele ŋo kuma shini neni iŋo shu neke eme shin bema nima ka ni kama jeŋo nike ye e e e yee ke yee ne bane jehn dokir ishem inceŋ e shme <hesitation> ida ŋo shoni ume ennya me shoni iŋo ikpe ishonu uyom me shin jee kil <hesitation> oshu otuk in bŋa ceŋ hai iŋo shu há ku yeŋu iji hauja ime ishem hau ugɔ ŋi isheu eme <hesitation> yoku tuk ocu ocek unyom ka jea ji doki háka shooi ni indoka jea doma a kele ye háá cika tukɔ haaci háá bemi uneke ashim iye neke bika a shem shem iŋo a bema ni iŋo shu nike iŋo biku shem iye kuma ka bema ni shu neke nu nerha niye atua amma buku nehi unerha ajea ki doki hau gono hau jehi eye ishem nyom bika shem ŋo iŋo ati ŋo teki gbam oneke sha shemi iŋo to a jea inkɔno háka tuka uneke <hesitation> u jea jea nu shuna fweŋi ihɛba a fweŋehɛ háka shi koba a feweŋehe haka shi <hesitation> ubine tuŋo sha shoni eyeba afweŋe hɛ asho na kele ugu nyom shana shemo oneke abema na fweŋ ana shar ke eye sha fweŋ amma bik ugu neke sha hɛ ati ya kama jei gunuk ubaŋŋa a jehi iye shem heti hé meti fweŋ imaa me ko cak to ahá shu neke nyomba teŋu her hano Nu nehano ye shini ka iya dene ajaiiŋo isheu eŋo ishewe ŋo shu jeajea nika tuaba <hesitation> enaŋhano meshi jee uu neka sha ba yoayo niiŋo iye bemi ŋo koku ŋo shonu u wee ŋo shu jehiye ubinne ye sha shoniye shike jaiwŋo amma iŋo bujuu u u. ju uye yeshu uneke ko kum ɛ ɛ neke bika ba a yayoni ŋo iŋo kili to ŋo hau ŋo hau shi unekeba koda ko ka jenine neke bika bani ŋo tuk a toŋo nu góó aku shemaba ashonu ubnŋe shu yáaá na kele fweŋ ke shoni nor na kee te ye sha iya duti nor onyom amoke a naŋe eye sha jee jɔ doku u gɔkpe bik abani ŋo biku jehi oye shoshe iyono she dɔŋhi norke ye amma buku aba ati ɲo kili to ŋo ŋo utuki iye a gwana shu <hesitation> anyia a hou yɔ tuk ke hɛ ati neke <hesitation> ati igwe ohake ela ki tɛka korke uneuke ko kaa yoniŋo yeka doka kele ŋo Akele ye háshe a kele ŋo sha kome ŋo shu tuki iyu alei hiide yoku tuk uneke yee ko ku sher hɛ buku sher ni hau jeŋu neke ba niŋo to unerha iŋo hau cau utuŋoba buku tua shu kama doka aneke emboɔsha ba a bere eshem niŋo yoku tuk a hɛ ati igwe la e hake da ke tɛko korke neke sha baniŋo ceŋ ŋo ujeho ye shoshe be ɛda ujeho yesho she ye biko shoni gwe ka ja ŋo ŋo na gɔi ni ku aɛi ukpam shome ye sha aɛi eŋo a kpam to ma je ma sha jee shi jee ye hɛ ŋo oyece yeshu gɔɔ yaya kele ee ŋo ku hɛhi ye ubiŋeye shu kamata shu tuk iye akele ye a gwira shoho ku jee ke she gui ibana a jea na dokir amma bik uhe ati iɲo na jei ki doki ŋo hau bimi nu nyom ba sherniŋo na ye yei aja iŋo shem mite bike sher nii <hesitation> enaŋa sheta Shona andɔk boɔɔ ka kama ba jawi ŋo ishem ko kuma ujehin embɔ ishem to ŋo ujee ajei ka. she naji bine ajea na andoke ka bemu ne ke há kadai haka bemu uneke hɛi sha tuk abin sha she naka shei na akeleba bik usho ná a kele sha she naka shei na keleba biku shona kele shashe koku jee no shamabin shu dok an dɔk har ma unyom ucei nyom ka ceicei sha cei shu cak ni ajee goi abin a tuke hɛ ye she bemi akele ashe tuk yɔi tuk uce ha no abam ye naji icele nika je <hesitation> gosha abin ajehe ya tuk amma inte bi ke sher nike hɛ ɛti <hesitation> shoki doki meshei nu neke sha teŋgashe sha shasha sha koa bano dee ata nehe asho ki dokiba yɔi tuk a sha a a duŋ shu cak ná ku shu cei aba ni ba kee <hesitation> ajeu utɔk niba sher na shem na ayei yei na jeha adɔk bɔɔ shem tɔ inte shi shoho bik jee ku shoni ndɔk mdɔko aba ni ŋo tɔ iye ashu bana a kɔto ibane kɔtɔ iŋo ku bera ishoho naa koki shona awhee jehi bi shem yire yohono Abana jee na dɔkbɔɔ no bana kpam a dɔkbɔɔ a jehi dɔkɔɔ ishem na bana gui <hesitation> ibana na kɔtɔ na aji aji ajia jia shashe oyei incɛne kena yei inceŋ duk na shemi inte nike gu ejea jea kɔsha tua nike bane gui bana ndɔkir hashu hashu ubin shu she ati iŋo kama kɔti ki doki ŋo bina bina alea sha abi bik u shanu u u bina lea uneke há aba leo bina lea eŋo ŋohu fweŋ iŋo akele iŋo bushi ushu uner eshɛɛ kɔmma ushu nere shɛɛ kɔmno hau unyom a ba méé káá ni iye tɔ iye asha ashete ban <hesitation> ni bana <hesitation> ajea ma buk kama hɛka usho ki doki ŋo hau u bemi ŋo nu neke aba ni ŋo na bele aleu ubine ŋo abomkale na bana téébɔ hááhɛ ata ashe a bemaba yera akele sha biwiha to ke neka a a aneni e ceyir ke jee shokpe bɔɔ na jei noba ka máá adɔkir abema dɔkir ke mahandɔkir ajea ekɔ sha tua ke máhaabin ke maha ke bema ke bema andɔkir shome ente she bemo ace te Ke jea jea ekɔ shisha ji sha jawinte iban neke gɔɔ ham ni ndɔko kui ndɔko na kele sha biwiba uko ujea jea ni ndɔko hau nyo nya ni iya <hesitation> maha a kele ŋo nu kama aŋwi rashu uneke sha kpe nine naba kusa ni iŋo keye kahe <hesitation> ode com e ceŋ obema e <hesitation> one kebɔ anekebɔ sha bema ndɔkbɔ bik uje ne duk eneŋ eŋo shu jee ujee na ha eai aneka háá eaishibi iŋo to ŋo hau shu unekeba to iceŋ bik she jea jea ke jea nike rii adakir nike bane jea a nabare a. anteyir sha bema nike jea ko coi embɔ sha sho ceŋ embɔ bika ashebɔ ceŋ ke shine etaŋihe iiu bin me embɔta aa ke kpam okpi hano ke kpam okpile ne bane jeu utɔk ne jee ke gui bana ndokk ir